这是问我最喜欢的这holiday是什么过ho我也没呃什么看法啦讲真的若有有机会出国也好要不就是自己只在家里坐坐下来看电视也好呃最好就是没做工咯也没压力就是讲可以enjoy一点啦咯也没讲要去那里去玩也不用啦我也没很注重这啊啊vacation还是holidays啊就是讲自己叻自己有一点时间啦不用天天做工呃做到那么累啦就ok了啦

我这是说好看的sport ho啊我也没现今也没什么看sports但是现今那就是踢足球咯踢足球比较interesting啊because 有朋友一起看咯朋友一起看会看很多咯比较enjoy啦较爽快啦还有叻也有Olympics 咯还是whatsever in the television 那电视有做什么就看什么咯也没去注重这去选要看没说特别喜欢的要去看什么若有什么就看什么啊就是这样咯

本地的节目我通常喜欢平常也是看电视什么节目我那个广播的节目的多数是看新闻因为新闻是一个妳会说现在的世界自己的这个地方发生什么事情所以说广播这个节目时最 suka 看的一个节目 hor

我这怎样呃照顾自己的身体就是说可能做工就是不要太stress哦也要有运动运动咯就是说呃evening 没有做什么weekend 没有做什么就是自己出去运动咯做一点exercise 啦可能东西吃的就是不unhealthy lo 就是呃要自己照顾自己咯

如说吃的，当然就我讲就那个好像八珍药什么咯，八珍药咯吃了还很好咯，你如说，如说伤到的地方，你若说，好的就是好像说脚咯，扭到的那包的那药咯，其实是容易的，也最好包了会断根咯。那西医的多数就是把你直接包起来，它那不一定会断根，那药[har]。就是讲中医还是 那，传，那，传下来，那，那，脚包好的，中医的包脚什么。吃的当然是八珍药咯。

这看见最多的就是我们哇狗仔最多叻狗仔猫仔最多的他们看到这 pets 吖这鱼也有啦我觉得这鱼鱼这这金鱼吖这 goldfish 也是很多人养咯在家里养乌龟也是很多可是看见最多的还是呃还是那些这狗仔这猫仔猫子

描述啊有的不健康若是应该若是能够有时吃的啊这食物我觉得呃不健康的食物我觉得是蛮多啦我们也知道啦每一样食物每一种使用很多很健康但是若是吃太多我觉得也不是健康ho呃比如说有什么有什么吃的食物是不健康的ho就像就要那种羊肉啦牛肉啦这就是属于这就是较偏较偏在红肉ho这肉是对人身体较不好你若吃太多我们有尿酸尿酸ho所有尿酸我们这啊啊大血管ho比如说这这这手的呃这这管管血这边脚的这这这关节这边ho我觉得都会痛啦ho若是吃太多就会痛啦ho是可以吃但是我们只是有时候吃的不能说太常太常去吃啦ho你说不健康我觉得还哦还可以吃但是不可以吃太多啦ho那真正不健康的食物叻就是keropok哦我们叫我们叫那keropok这样小小的这真的不可以吃太多啦ho这他们放那就是他们在厂里面拿来炸炸了不知道放什么会耐久他就是放那个放那个这样plastic bag里面了ho就是这样给你去吃久啦可能一个月两个月给你吃这是事实上不可以吃太多因为实在是太不好咯给身体咯但是有时候你若要吃是可以的啦ho不要太常吃啦lo若能够不要我自己以前很少吃现今老了还会去吃一点啊当然我知道不好啦ho但是我自己我们自己要一个啦什么可以吃什么不可以吃有些有些菜啊啊他们说米连国啊国啊米连国啊不好的虽然说他是菜ho菜的菜类的菜类的那个啊啊食物但是若是真正去吃是他们说不好不去听人说啊米连国啊米连国这个菜啊很多虫啦哦那那很多就是这样那那在菜园里面这他不要去吃这倒是我们人还是很喜欢ho拿来炒炒belacan啦炒葱啦葱蒜头ho炒蒜头放蚝油啦拿来炒是很好吃啦但是不是说但是不是说很好的一个啊食物啊这只是听说啦是真是假我们不知道只是说我们尽量去啊自己去看啦ho若有这样的说法我们自己就小心一点啦这是我的看法啦ho

说到艺术家还是说匠石蛤也很多其实我们本地也很多啦但是呢也没有知道这些人只知道我们这里黄顺和有一间他是做花瓶的

啊，对游泳有什么看法，也没啦，游泳就是[ehh]是一种运，运,什么咯，运动啦，运动啦，一种sport就是小孩最喜欢的咯，啊若有, 若有[ahh]去游泳，就是[ahh]小孩最欢喜的咯。我自己也是ok啦，以前也有也有游泳，comparative swimming, so ahh is just the form. sport对我来说就是一个sport来的，没有什么special.

我几时开始庆祝自己的生日这个是说我喜欢什么的运动我运动的活动我喜欢什么的运动我喜欢打篮球篮球我今天早上才打的篮球是很好的运动我喜欢我从小就很喜欢打篮球它是有五个人五个人抢一个篮球咯hor 这球也会是我们身体健康因为跑上跑下你还要练球会准你丢那个球的时候会进这是很重要的我们这样跑很好去利用这样的集中我们去练那个篮球咯

其中一个的知名人 是黄乃祥黄乃祥叻是从中国下来的从中国下来所以到马来西亚这边

我觉得讲天空是蓝的是蓝色的是因为是一个很多地方ho很多海啊水啊反射的所以天会变成蓝色的所以说天空怎样会变蓝蓝的那是因为水什么啊反光上来啊反射上来那个色所以变浅蓝色掉咯

这你如果问我现在我也不知道这就是以前我们可可能做小的时候现在也没有去注意了没有去注意下他们这现在的小孩玩什么我也不懂比较多都是玩tv game 啦不然就是看戏啦看YouTube 咯最多的game 呃出去外面玩耍的也比较少了比较少看到小孩出去外面去跑去去玩玩耍比较多就是坐在家里现在也很难出去because 气候也很热这父母现在也比较不喜欢鼓励小孩子出去外面玩耍就是比较多在家看戏和玩tv game 咯

啊我小时候我家的人啊爸啊妈啊公啊嫲人啊他们会说他们小小是从哪里来呃从中国怎样来到沙捞越咯说他们怎样生活咯在这里住在什么地方做什么咯小时侯在做什么咯玩什么游戏这样咯

這個題目很像是問那個那中醫的東西若說到中醫叻有什麼差別中醫是那怎麼說啦跟我們的西醫較不一樣因為中醫比較多是針灸的東西針灸拔罐啊這樣所以跟西醫比較不一樣西醫就是打針吃藥這樣中醫刮痧

在马来西亚，要出国玩耍一定要有 passport 咯。有 passport 才能够出国咯，还是说 VISA 什么。VISA 什么做了要看是去什么国家咯。多数有 passport 通常可以去很多国家玩耍什么啦。出国都要用 passport 啦。

他这里说你对小孩子的学校ho就是里面很小的小孩子两岁三岁小孩子的学校考试有什么看法呃…我自己本身是没这么小的小孩子了ho啊我小孩子是比较大了ho最小一个有十岁啊我觉得太小的小孩子他们的考试也有很多不一样呃不一样的学校ho因为在马来西亚的呃这我们叫小很小的ho小孩子呃它是哪一个呃标准ho去去呃教的ho不像我们到中学到小学小学中学它都有一个呃标准全部人都一样样的读书的所以说不一样的学校啦ho有有私人的ho要读独独中读国国国国中国这样不一样的学校也有不一样这么达可是它都有一个标准可是我们但是我们的那些小孩子ho像幼稚园的这小孩子他们没一个标准ho每一个人用的不一样的你澳洲的啦你用加拿大的啦你用纽西兰的那个呃呃…不一样的办法来教小孩子ho我觉得这没一个啊啊那标准大多数我们父母会那是说那个会去看那小孩子们啊自己喜欢哪一个地方的他的那个科目啦ho他喜喜欢的科目里面他喜欢哪一个我觉得啊这很很啊怎样讲啊很多这父母自自己的看法ho你若要叫你孩子啊你若有叫你孩子送去这个学校读这就是你喜欢的一个方式方法教你孩子我觉得没分对和错的ho这是一个你自己他只是没一个标准呃…我觉得这样也很好给我们要选我们自己喜欢的呃方法呃呃…跟哪一个国你喜欢澳洲啊喜欢纽西兰啊你喜欢美国哈你喜欢加拿大啦你你自己去选他的呃教育你这个呃这个的方式不一样的我觉得

你知道什么那星星，跟那星座的名字？啊，这方面我我无研究啦。我只知道我自己是 ahh 处女，处女座。我也不知道怎么讲 ho。这个我无什么看法。

走路的运动对我们的身体很好，像以前的人，ahh 他们做这么多的运动啦。做么呢，因为这走路的运动啦，真正什么年龄的人，都能够，都能够做的啦。And then 随时都能够做，随便去哪里都能做的。没限时间，没限地方，没限年龄咯。

這邊古晉現在越來越多多數用那sarawak pay這樣的Ewallet那樣的膽錢很少用現錢多數若說supermarket的話都是用這智慧寶啊Ewallet的還錢所以說以前當然要用錢啊還是credit 卡啊這樣的東西現在是很多人多數都沒有用錢了啊多數都是用Ewallet

呃如果我朋友呃觉得很紧张呀我会跟她讲呃妳不要这么紧张妳慢慢的坐下来想好好的妳要怎样做下一步要怎样走你也可以祈祷上帝看下上帝跟你讲什么话咯 then 你也不要想太多就是放松自己咯放轻轻松一点咯

描述在你的国家怎样啊怎样去去booking看你的医生ho eh我们国家没有啦没有这样的一个体系我觉得我们国家较多时候都是啊有有时候有些看医生打电话下去拿号码我们说拿号码啊你你医生下去拿号码打电话下去先拿一个号码他们会问啊现在号码到多少了啊我要拿一个号码啊要到我们的号码我们才下去看医生这有的啊这样小小的医生啊他有这样但是那较大的医院大多数是没有啦ho我们都需要到那边啊拿号码ho也是要拿号码有些的ho到那边啊我们登记ho给他们登记一下他会给你号码你要在那边等咯我觉得马来西亚这个是做得不好啦其他国家有以前在英国啊英国有他需要你打电话过去他会叫你啊约一个时间ho比如说你是两点到两点三字两点三字到两点半这样他是这样一个时间在那边ho这是这样子咯

我们这边投票啊就是要去学校那边咯 then 需要拿我们的登记啊要衣服穿好好的不可以穿短裤呃衣服要穿整整齐齐的去那边啊报到下呃拿一张纸他会给你一张纸就是勾你要投的人咯

ahh 我每次人家 轻松一点就是看戏咯，看电视咯，看那连续剧咯。ahh 那没有就去睡觉咯。再那没就是 ahh 去，去走走咯。去买东西咯。去菜巴刹走走那咯。这样心情就会较了好咯。

我的国家有什么呃气天气变化呃我国家呃只有下雨不然的话就很热不是下雨就是很热没有只有我们没有下雪hor我们没有呃我们没有冬天没有夏天hor 我们也没有啊我们也没有那个叫什么啦秋天我们没有我们只有一年到晚hor 一年到晚都是一样的hor 只是说在年尾会会比较下雨年头比较会下雨在雨季啦我们叫雨季在现在的这样的时间七八月六七中很热啦这个是我们马来西亚的一个办法啦一个一个啊国家的一个天气变化啦hor

什么材料都会喜欢啊也就是说最喜欢的就是菜咯菜吃较不会怕然后会比较健康也不用怕说会咬的断不会咬得断啊现今的菜很容易消化拿来吃 ho

如果我朋友在外面他想家里的人吗可以打电话可以打电话现在反正都很方便吗可以打电话回家如果有便宜的飞机票会跟他讲咯跟他讲有便宜飞机票你可以打下飞机票回家看你的父母就是这样咯

比较老的人，用比较高级的科学的 发达国家 比较困难啦。年轻人 用这高科技的东西， 学一下就会了啊。较老的人,要帮他们多数都很艰难咯，要，要花一段时间去学啦。就是去学了， 也是alang alang 的，也是不清楚，不清楚的。所以说这老人一帮就说若没有，他们心态若没改变,若没肯去学，有的就会很难在这社会生存了。